Paro obinam ga pala tuma, todang lemusmus ga pala avapala paparung. Parabirat namur la ponamar todang, bo mado, mado kara. Ga agimarung iro tavuk tatang are taremumuri non nimaniap, lamaionaaga kirameng non naup ga parakmeng tale agatmeng gare, o iriminiap misik bo, obinam la mumaio ga, are oborame paparak la maiang maun, karukan iro tavuk la tale mumuri. Gaman tulo nakap bo matokara tugama a, tavuk buang larate garero. Toma lakuan laba betmeng inamaniap gare ro, buvaremeng are, bubuvaremeng are ininamaniap ma paparagip putago la guruk. Umei menaurup na valapma. Taregan, eba man maialang ties it maun inamaniap, paurimo ties laba utmeng o? Turu ia betung tasik parabira tafaru maset me parak, tugama vuo namuk are leba aiang ininamap paparak bong, are tavuk bung a. Tavuk ang arero, man nunumiap labetming, bula kilan o parak maun. Ga malagibuong mena luap buam ga bualang paparak. Tatang tavuk malang la kakaruk. Man maialang it ties, ties it laman maialang maun, pa rale gat agatmeng, un gare obugeameng paparak ba, ga malialang o, burunam ula papano, karukan. Man maialot ties paun, pa ruguama, man kain tavuk iro kan tavuk tale onim toma lukuan buang, pa kulon papa tavuk maiang ara gare rie. Tinan kan, tinan kan are iro tavuk la betmeng aun, ga tirola an utmaun ka. Ga mime gan melo garero, uro tavuk maiang inamaniap onim lemusmus, mime ubuga, tare inamaniap oda, odagami karuk, miri, tevara gamuvora. Muvo bet pang tasik lukuan, paro obinam gamavo, gamuvo, muvo o tago na pioinamon. Muvo pala parakpang na naep o paparak, parak pang ga narieng Usiau vang ma pageap pang ga pala roma laialan. Tomat na alang la ibirivang saguru gama suguru irama miro eap: pageap mirie la nabung maime gabula bet buong ta tang, nairanap labula ara, gobugolong kasusuma. karuk eba man, mat buba punang karia gaman agu agune buong are oi, meba gan aving non ba rodang, naira nap laman, avan bula, mavanbula ire migara. Tomat bo ma dokara la, lop lama tegit git meng aime tavuk malang misik inimoniap. tegit git meng lop gaman tegit git meng lop gare namuk ara labamialang paparak ira buo laman o wokmeng ara tiesip memitang inamaniap lapala maouan pala isik migana. Gare gut kitmeng gare kit kilmeng, gaman eba, gan ure, bat mumaiong mialang paparak. Pala, pala bet pang toma lukuan tiara, paihia melourup, param pajeap pam, la maseu pang, pabuam telaurup la Tirieo ara ure obinam pa naireanap la lot obinam aira rang obinam. Pavala ponamara ponama, gaman ponama gare ro, navang meba moung isik migana meba alang ties ba, man la maset laba moung toiving togo lakuan. Ure ponamara, tubiat it kirat la betong ire migana ga, palagiong are ga pala, palar ga parirong asik kai, aisik kaien tavuk maun misik iniminiap lavala vapala labinim maime. Tuga kuot misik inamaniap talegat maime agat tuga tuga pageap miri labumam megagan marie gan tinan, gaman maiona garerea. Pa tuga pa tale gat mak. karukara pa ire tavuk ila muri lamime paseaia, la karukara: pa mime mela, pa karuk, tavuk kan maing isik ponamara tie. Non la le pala ioravang pala guravang to ma na na non pianam. Pala la are, amarung isik tavuk are ire non nap, lapala brt pang. pala bet pang mialo paparak paun, kubup, burunam, tuga em tavuk iro, iro mani i malamiaro man, mapagarai isik, la bula tatang uri la ties varu la karukara, turo tasik tekit tung, ga rekikitung, nai rang pageap ara mirie lanabung maime ga bula. Bula la gaman vanbula maime pagat agarit. Pa tunum ara ga tugua ma, pararara ara mai, me isik tavuk. Tugama, kuot isik tavuk la buat mila todang na usik pianam, usik pianam laba navarame, usik tafa me parak: tafa me parak la talet sagu, la ba noiovang nuvarap kan. Ure ma tunama ra, maialam kar rup paun, maialom muap, tuga em tavuk iro la muri. Tavuk iro, iro maset ra uro pianam pa mani kulot i tang nou utang panam. Pabubuo la tavuk buang, bume bula kilan, ga paparak maung inamanip ga uro pagea la mime masing buala. Ma kaen pagea la uut na dalap bua, iriet, la ovaik lang. La ovaik lang parak, ties la ovaik lang ninimiap buong, man kain ninimiap, ninimiap ura muru, o ninimiap ula giro, are uriet la tume tura mo. Non tavuk gat la agimarung maun non pianap, non pialap, non pialap la are, talegan mime gago meinamaniap, melot ga man melot agarit, bula bet buong na ire nop la ba mialang usik kaen kira, la tale mumuru. Non inamanip talagan maialo parabira o mamagat espan nabit o karukan, ebat man matmeba meraung, marap pavap ma la kiram. Pa uro tavuk la tale mumuri bualang, bualang pavap buo la mumurum maun inamaniap, meba megama inamaniap, uro la magabun. Are lapmat latume nameure, are ties, ties la mumuru leba no dadagang. Tiro labar noba miro ubiap la magosor rarung, ebar tala na pio inamon, ba tala maseau pa iro migana la tara tobaudatong tago nairo nap. Man kakalaitit ga tego <hesitation> bo obinam ga rala, meba tala betang toma lakuan. Inamaniap ma pagea ra iro la ba man buaramang tago, laman buboidak meng miro inamaniap, muro meiro ubi o. Nairang talang it tatak, tatak naep meaun meba, tatak, tatak, pagea ba meba buarang oruo tatak kekep, alang, alang ga ramerala. Tale muro me uro ubi, ma pagea la muro aime laure, tale gat ogesora uro ubi, pa uro ubi la toboadagang tago, talegan narung maset. Titot leba nebuk tala gaisik magana ritiot. Ai talegan narung tiro, baman tonang. Tunama, gaman tunama ga an tulo. a toboadakmeng ara miro inamaniap, man ara la, man ara nap iro barala lake ga betang toruan, gama toulo ga ugama, tatagit nap ba, tatagit nap la ba noba gaba nala, pa man tulot, la man tulo, tavuk, tavuk, tavuk ila muri meba asinbula, meba betmeng, betmeng ga buvamung tiat. Bula, gaman agosor bung tavuk buang ila mumuri. Non pagea laman busologong gaman bunama agarit, tavuk kan ita ila mumuri meba nabuong aime meba onang ga bubo. Iro tavuk laba onang da dalap buo laba buaving gaman bumung it, turuo la narung kan maset meba man bunang gaman buaving uro tavuk buang, bubuo uro, buo nairo ties laman obuluan. Tinan tavukup buam le mumurum, patiro la karukara, bet buong naurela la o nap la agatbuong aime karuk. Ba terara ga rala, ga marolang togaralara toruan, kakait, kakalaitit ba betang, maigong tang miro pageap tuam ga tonang. Ebet tala betang toruan lakuan, muana eba tala bet tang toruan lakuan. Tarea, talamaset beteng agat tung, ba toisakang lairuang o barama ningf. Tim moian la tula ra todang noubi ogimarung poirung, terigirungd tegorun bo modokara ga rular, tunama tasik bagail, muro agat tung la rale maset iot. Agat tung la tale mumuru ume poirung, togua nomera nunama rago, pa lop tuam meroma lakuan, manigut la an aiora, man kaen pagea laman maio. Pa ritot eba rala toma lakuan, eba rala ebat tala u kilalap tu or? Man agat tug pa ruga, nairang ba aseurang pagae ba maiang ila mumuri, ae ba aseurang kona, tata paparak onim na pioinamon, gane be ula mumuru, gaba tala bet tang ga talang. Kadik ba ula ganu maun, to ga tobonaving. Lop tuam tobomiving, tunu la tale maset man iot agat tung titot, ume louming la a wogeng iro ravuk. Na rung meba ola giran ga rala bet tang gaure ure uro la bet tang ara. Pa bunang tatailit ga ba magamagabuong mere pageap laba bet ang. Non pagea leba bet tang poi la isik migana talagat eme aiuluan, bar onangtiea, ga onang, ga onang, ga onang, ga talagt ina agat iang.